Rô bôka Arzantin̈y ndraiky zen̈y a manao la semana santa reo semainina de sainty fa marika f- avy a bôka fivavahana zen̈y izy io. De ny aindepandansin-dreo zen̈y ny volana ny fanjava ny jolay nefo jolay zen̈y rô de manao selebrasion manao defile be àby rô.